हम्रे अपन खाना ओहके मिठ बनाइक तहिन तमान मेरके जडीबुटी या मरमसला फे डरती । जस्ते कि अदुवा होइल, लासुन होइल, धनियाँ होइल, मेथी, हर्दी आउ जाके तेज पत्ता, दालचिनी, इलैची आउर पिपरी होइल, मरिच होइल यी चिझ हमरे डारके अपना खान ओहके स्वादिष्ट बनैती । अइस्तहिं करके हम्रे तुल्सीक पत्ता फे डरती अपना खानमे ता कि हम्मर खाना जेदा स्वादिष्ट आउ पौष्टिक बनेसिके ।